Kua jaenungavi kua tëtä aikuaa ketɨko oikoreta va, mbaetɨ aesa, aikua kɨraɨko jaereta jeko omomoe ijɨpɨ reta oeya supe retava, ëreï oïmeko aipo oesauka kerupi